M'enyi bɛgye "pizza" ho daa daa kyɛn "ice cream". Siantsir nye dɛ "ice cream " a medzi no daa daa no dze esikyere bebree bɛba me nyimpadua m' na ɔno botum ama me yarba ahorow a ɔbɛma me nyin mu aba ɔhaw bebree.